<noise> vityin nakumi chii tandɨ'ɨ‑ndo nakatyio kuaka'an tuku‑yo uta'an‑ka tu'un vatyi <noise> kua'a kua'a tundo'o kua'a ñayɨ́vɨ cha kuu chata ikichi cha kuu chata vatyi ñuu i'ya ixtayutla katyi‑chi nu sa'an ta ñuu i'ya tyi ka'an‑chi ñuu tyañɨɨ katyi‑chi ta kua'a ñayɨvɨ ñakutuñi xiñi ñuu nu keta ñɨɨ katyi‑chi ndaa tu maa tyi ndya ityi yutya ityi nu vachi toyaquiyu keta lo'o ñɨɨ sava kava sava ndutya soko ñasu yukuan kuu sɨvɨ ñuu ya ityi kua'an yukunama yukuan ta i'ya chindyaa nuu ra‑cha'nu cha cha'nu <noise> ichito loko‑ra tundo'o ta kuñu tyiyukuan tyi yutya ka'nu ku cha ya'a‑yo ta ku'un‑yo ityi yukunama ityi nu ka'an‑chi ndu'va chosó ta sɨkɨ nu chindya ra‑cha'nu ndɨyɨ fili garcia yukuan chindya fendye kɨvɨ ka'ñi soko kua'a xaan tundo'o tyi ndava ndutya ndava ndɨ'vɨ loko tyaa‑ra vitu tyaa‑ra yutun tyaa‑ra. Ta kɨvɨ savi ñatuvi maroma aseru katyi maa‑yo ityaa ra‑cha'nu takɨ́vɨ maroma yo'o ndaa chaketa cha sa'a‑ra yavi kokon sava'a‑ra kokon ma tañi maka'ndɨ tañi ta ñakundye‑chi nake loko ta tya'yu‑chi nu ndutya savi kuun savi tya'yu‑chi ta inakañi iñi‑ra ta kuñu ka'in cha kuu ndañi tuku tyi nu chi'í hndɨkɨ nu viko ta cha'ñi‑ra toro toro va'a toro kokon ñɨɨ ta chaki'in‑ra ñɨɨ sukun‑tɨ ta ndya sukun‑tɨ ki'in‑ra ñɨɨ nu kokon ta isuva'a‑ra maroma ta ndakaa‑chi yukuan kuu chañaka'ndɨ iitava‑ra tama korea katyi maa‑yo ta kua kuu nuu kumi nunda'a ta sandutukoo‑ra kava kava‑ra ikavaa‑ra nu tuko‑chi ta suñi maa‑chi suva'a‑ra cha kuu xiku'yu ta chinu ta'an‑chi chata ta'an‑chi yukuan ka'an‑chi ñuu ixtayutla nañi‑chi ñuu tyañɨɨ ketyi ñuu tyañɨɨ ñɨɨ suva'a‑ra maroma. Ta indoo historia ndya vityin tyi chatyiñu‑ra ñɨɨ yukuan kuu cha‑ichicha loko historia van tyi ñɨɨ van kuu cha‑tyindyee loko chii‑ra ñaka'ndɨ ñatya'yu ña ndu ndurekuen‑ñi ndundava‑ñi nuu ora kuun savi nduvita‑chi kua'a tyempu ndaka ñɨɨ tyi ñatya'yu tyi ma nu kokon va'a ikin‑ra ma sukun toro toro ka'an maa‑chi toro noviyu kɨtɨ yukuan kokon sukun ta isuva'a‑ra yukuan ta inandoo sɨvɨ ñuu ya chanañi‑chi ñuu tyañɨɨ tyi ku'un‑yo vasu kahndo'o ku'un‑yo vasu andyaka ñuu ityi ñiyoko andya ra‑kuun ixtayutla kui katyio ta ñuu tyañɨɨ kuun katyi‑ra <noise> suu yukuan kuu cha ka'in uta'an tu'un chi'i‑ndo tyi koo va'a cha‑chikunañi‑chi ñuu tyañɨɨ tyi maroma ñɨɨ toro suva'a‑ra chito‑ra tundo'o ityi kua'an yutya ka'nu tyi ka'nu yutya van nuu nataka ndutya kuu ta kua'an‑ra ityi yukunama vatyi takɨ́vɨ <laughs> <noise> ra‑kuu tyiñu takɨ́vɨ tyi ñachika‑ra ityi kahndo'o tu kua'an‑ra nunduva <noise> tyi kua'an‑ra yukunama. kuɨtɨ‑ka yukuan chika‑ra chi'in cha'a‑ra chi cha'a‑ra kua'an‑ra ra‑kuu tyiñu kuu pisendye kuu takɨ́vɨ nandɨ'ɨ tyiñu nandɨ'ɨ kua'an‑ra kana ra‑kuu nuu ityi xiñi ityi sɨkɨ chii‑ra kua'an‑ra so yukuan ya'a‑ra vatyi yukuan kuu ityi kuɨtɨ‑ka ra‑yukuan ra‑chito tundo'o ra‑yukuan ta nanduku‑ra ku'a koo yukuan maroma ñɨɨ hndɨkɨ toro noviyu ta iyo tuku ityi kahndo'o cha‑ndukotya karu sakuse ta kia nakaka‑ra ityi kahndo'o tye'en tyi chaa‑ra sakuse ta kɨ'vɨ‑ra karu ta kua'an‑ra kua'an‑ra kahndo'o ta kua'an‑ra ndya nunduva kua'an‑ra ndya nunduva ta kua'an‑ra ndya ñuko'yo yukuan ta vityin ña'ñi‑ka tundo'o chi'in vitu chika ra‑kumi tyiñu vityin nuu tatyi chika‑ra karu kua'an‑ra karu vachi‑ra cha indɨ'ɨ inasama ñayɨ́vɨ sutyi takɨ́vɨ tyi se'e ndyoo kuu ra‑chito tundo'o cha'a ñu'u ñuu‑ra cha'a ñuu‑ra chikan‑ra nandɨ'ɨ chakuñi‑chi chikan‑ra chakumañi ñuu‑ra kuñi‑ra nduva'a ñuu‑ra kuñi‑ra kundyaa va'a se'e ñuu‑ra cha namata'an se'e ñuu‑ra tundo'o cha namata'an. Se'e ñuu‑ra cha u'vi yukuan kuu ñi'i ichakuu‑ra ta vityin naki'in maa ndyoo stumañio‑ra kandya‑ra tichi ñu'un ti ndya'yu vityin soko minu ama‑ra naki'in ndyoo tyi ra‑va'a kuu‑ra ra‑satyiñu ndoo kuu‑ra ityi'i‑ra fuerza chii‑ra vasu ityi ndutya‑ra ta vasu chisoko‑ra vatyi chi'in xita xii kua'an‑ra ndyaa ndya nunduva chi'in xita xii kua'an‑ra ndyaa ñuko'yo vatyi ñatu nukichi xu'un‑ra ñatu xu'un takuñu kuu vityin ta vityin tyi nu ka'in yukuan ma maa roma va'a ma aseru kanastia ndaka vityin puente ta katyi ñiyɨvɨ ndyaa ityi yukuan tyi'i‑chi puente ku'un karu ya'a karu ya'a kuɨtɨ‑ka ta vityin tyi yukuan kuu cha‑va'a iyo ñayɨ́vɨ vityin ta takɨ́vɨ tyi kua'a xan tundo'o aan ta'an tuku‑yo kua'an‑ra viko. kicha'a viko san andre katyi maa‑ra ityi san juan colorado yo'o kua'a ta kua'an‑ra chi'in kɨtɨ‑ra kua'an‑ra chi'in chata‑ra ndiso‑ra yo'o‑ra ndiso‑ra yunu tuku‑ra ndiso‑ra yunu chatá kuaxiko‑ra ndɨ'ɨ xiko‑ra ta naki'in‑ra ta vendichi‑ra sata‑ra ñɨɨ‑ra sata‑ra ya'a‑ra takuan vee‑ra cha'á tuku‑ra vee‑ra sɨɨ iñi ra‑chanu viko ñatu karu ñatu vitu nakatyio iin chakuɨtɨ‑ñi kua'an‑ra ityi huamuchi ityi kua'an‑ra huamuchi kua'an‑ra sava yutya kua'an‑ra kixi ityi‑ra ra‑van kuu ra‑chito tundo'o ra‑chito tundo'o chikoo viko so stya katyi maa‑chi ñuu ndoyu'u kua'an tuku‑ra suu‑ñi chi'in yo'o‑ra chi'in yunu chata‑ra chi'in ñunu‑ra ñunu tuku‑ra xiko‑ra chi'in yɨtɨ‑ra cha'ndya‑ra yɨtɨ cha'ndya‑ra tuyuchan yuku nduku‑ra yɨtɨ nduku‑ra ta kua'an‑ra chi'in kɨtɨ‑ra kuaxiko‑ra tyi takuan ityaa ma ndyoo ku'a kachi‑ra takuan tya ndyoo ku'a kachi‑yo ta yoo tyi isama ndukunu‑yo vityin sɨɨn kua'an yoo sɨɨn. Kuaꞌa ra‑chaꞌnu takuan yɨꞌɨ‑ra tyiñu ñatu xuꞌun ñatuu xuꞌun ta ñatuu nduku‑ra tyiñu maa ñuu sakuita chii‑ra nakanda ñatuu cuenda saꞌa‑ra kuenda campaña maa ñuu nduku chii‑ra maa ñuu kunda iñi chii‑ra yoo‑ra chaꞌa uñi kui uñi ndoyo cha uñi uñi kuiya pisentye xinyiko sotyi maa ñuu nakuachaꞌa chii‑ra tyi vaꞌa ñakuñika‑ra kuu‑ra tyiñu kua chaku‑ra tyi chaꞌa ñuu kuu‑ra soo kuaꞌan tuku‑ra takuan kuu historia aan yaꞌa yukuan ndoyuꞌu vachi tuku viko ityi xiñi tyityi viko tyakumi kaꞌnu chio yukuan ñatuu ñatuu chinu chiyukuan tyi kuenda kuenda suꞌun katyi maa‑yo vierne kumi ta kuaꞌan‑ra suñi chiꞌin yoꞌo‑ra suñi chiꞌin yɨkɨ‑ra suñi ñatuu xuꞌun ndiso‑ra ñatuu xuꞌun yɨtɨn‑ra maa ndatyiñu‑ra maa xiko‑ra vatyi yukuan. Takuan takuan ikuu takɨ́vɨ́ takuan ichachi‑yo takuan ichaꞌnu ra‑vachi chata kuaꞌa‑ra tɨɨ‑ra chiꞌin ñii‑ra ra iyo kɨtɨ ra iyo hndɨkɨ ra iyo kuakiꞌi‑ra ñii ndya ñiyoko ta kachi hndɨkɨ‑ra soko chiꞌin kɨtɨ soko chiꞌin buru‑ra ta vachi‑ra tyi kachi‑ra hndɨkɨ‑ra kachi kumi‑ra tɨ yuku ñatuu yuku kɨꞌvɨ hndɨkɨ takɨvɨ tyaku maa‑tɨ cha nuu ndyoo cha nuu ndaꞌa ndyoo yukuan kuu cha vaꞌa kuaꞌa ñiyɨvɨ chaꞌñu takɨ́vɨ́ ta ichiꞌi‑chi vatyi ñatuka ñatuu tatan yɨꞌɨ hndɨkɨ tyi <noise> ndukunu maa‑tɨ <noise> natural kuu yukuan kuu ta vityin takuñu kaꞌin ndañika tyi kuaxan kueꞌe kuaxan quimico kuaxan nasama loko ra kuu mastyu chuveꞌe skuela iꞌya ndɨꞌɨ‑chi primaria. Ra kuñi sakuaꞌa kuaꞌan‑ra ityi san cristobal o kuaꞌan‑ra ityi chayuku o kuaꞌa‑ra ityi kahandoꞌo kuñi sakuaꞌa‑ra chiꞌin secundaria‑ñi ta chakuu saꞌa‑ra kuu‑ra mastru randɨꞌɨ skuela chiꞌin sekundaria ta cha iñiꞌi‑ra tyiñu ta vityin tyi sama kuu vityin sɨkɨ‑ka nakuu vityin nasata ta ñiyɨvɨ kuñi sakuaꞌa sakuaꞌa‑chi iyo ñiyɨvɨ kuñi sakuaꞌa tuku chaa nuu xuꞌun ta satyiñu‑chi sata‑chi clase sata‑chi clase inasama soko tyi yukuan ndyeꞌe maa ndyoo chio tyi ndaꞌa ndyoo ndyaa‑yo ra‑ndya nuu sukun ra yukuan taka kuaꞌa taka tyempu taka ndyeꞌe‑ra ñaa tuu kuaꞌa ta kanaa yukuan cha maa kuu sandoñaꞌa‑yo chio nuu ndyoo tyi ndyoo tyaku tyi ndyeꞌe‑ra chikanuu‑ra van ta kuaꞌa‑ra ta ñuu ta ora sakumi‑ra chiio yukuan tyi takuan kuaꞌa tundoꞌo isakuaꞌa ra sakuaꞌa takɨ́vɨ́ ta ñiꞌi‑ra mastru kuu‑ra ta ndya kɨvɨ tyi ñatuu karu ñatuu vitu takɨ́vɨ́ ñatuu veꞌe yuku. Ka'nu chañi'i ta ichikó nuu clinica ndya <noise> ndutya sútu vachi nuu ityi karu ndya sakusé ndya nu ka'an‑chi <hesitation> raya ko'lo ka'an maa‑chi vachi nuu ityi karu ta kicha chachikuɨñɨ ve'e clinica tyi ndya sakusé chanaki'in sementu ndo'o tavi ta chikundya clinica cha ichinu tuku ve'e yúku ndya tyaka cha kuu nuu raya ko'lo kayuku tandɨ'ɨ material <noise> mañi chi'in nusoko ñiyɨvɨ tyempu <noise> mañi chi'in yutun vee‑ra tandɨ'ɨ cha kuu ta kuu lamina ta ichinu ve'e kua'a loko tundo'o indye'e ñiyɨvɨ cha'nu takɨ́vɨ vatyi kuñi‑chi nduva'a ñuu‑chi vatyi kuñi‑chi kundyaa cha va'a cha va'a chii randyi'i cha va'a chii se'e‑chi chi se'e ñuu‑chi ra‑kumi tyiñu ra‑kuu pisendye ra‑kuu hndyɨko ra‑kuu ta cha'a‑ra tyi kuñi‑ra koo va'a ñuu. Vatyi kɨvɨ ñatu vacuna nda'vi ta'an‑chi chi'í ñayɨvɨ chi'í randyi'i chi'í tyi ñatu tatan tuu vacuna yɨ'ɨ‑chi ñatu ta vityin tyi va'a ndyaa‑yo ma ta'vi chii ndyoo tyi ndya va'a‑yo ta vityin takuan ta'an tuku‑chi na tyi'i ra‑kuu tyiñu nda'a‑ra ityi nuu na satyiñu‑ra ta kuñu satyiñu ñɨvɨ cha'nu takɨ́vɨ na kakan‑ra vatyi tandɨ'ɨ cha‑ku'a gobiernu tandɨ'ɨ ta ka'an maa‑ra vatyi ta'an‑chi ka'an‑chi chi gobiernu ta ta'an ka'an‑chi chi'in ndyoo kakan‑yo nuu ndyoo maa ndyoo kuanatu'un chi'in gobiernu kuasavita‑ra xiñi‑ra ta kuanaku'a‑ra cha va'a chii ñuu ko nukumañi yukua kuu cha kaa takɨ́vɨ tyi kua'a xan tundo'o tichi ñuu i'ya vatyi chio skuela so iyo tuu ma ñɨvɨ va'a ta iyo tuku ñɨvɨ ñava'a ñacha'a‑chi kɨ'ɨ se'e‑chi skuela ñakuñi‑chi kɨ'ɨ se'e‑chi skuela tyaa‑chi ma tyiñu kampu ma tyiñu chinu‑chi. Yukuan iyo skuela iyo komité cha‑kuenda skuela padre familia ka'an maa‑chi ndasɨ‑ra ityi ndatu‑ra randyi'i indya randyi'i ñakuñi ku'un skuela ta keen‑ra ta kuandyaka‑ra nu ndya mastru cha'nu endya vachi randyi'i yɨ'ɨ‑chi ve'e ka'a o yɨ'ɨ‑chi sɨkɨ‑chi ityi kuandanduku komite padre familia vatyi ndye'e‑ra cha‑kuu takɨ́vɨ tyi kua'a xan tundo'o kua'a xan ñɨvɨ ñanakoto ñuu‑yo na koo ra‑nakoto ta koto‑ra tutu ta ka'an‑ra sa'an yukuan kuu cha‑kanuu yukuan kuu cha va'a kuu skuela soko tyi ta'an‑chi skuela ñasu yukuan kua'an tuku randyi'i skuela ta chi'i‑chi ndixi o sa'a‑chi cha‑ñava'a yukuan ñava'a yukuan ta'an maa‑chi ndye'e ra‑kuu komité padre familia vityin ta'an skuela iyo ta'an maa‑chi ndye'e‑ra tandɨ'ɨ ta ta'an iin nuu skuela nakoo‑ka cha va'a ñuu‑yo na keta‑ka ityi nuu‑yo chi'in. Chii cha va'a nakua'nu‑ka ñuu‑yo na ma‑koo ndyañava'a‑ñi na ma nakoo cha va ñava'a na koo‑ka cha va'a ñuu‑yo na koo‑ka vityin iyo se'e ndyoo ñachito tutu iyo se'e ndyoo ñachiñi sa'an na makuu kuakundya‑yo ñiyɨvɨ nda'vi ta'an‑yo nda'vi se'e ñuu‑yo vatyi ñachito ndɨ'ɨ tandɨ'ɨ soko tyi kua'a cha va'a tu ñɨvɨ kutuñi xiñi vatyi ta kuñu kuu takɨ́vɨ tyi vityin iyo‑ka ñɨvɨ kutuñi xiñi ta takɨ́vɨ iyo ñɨvɨ ña tandɨ'ɨ ma ñɨvɨ ñakutuñi xiñi tandɨ'ɨ maa ñɨvɨ chiñi sa'an so ichío‑ka cha va'a ñasasuchan‑ra chii‑ra ñakuñi‑ra ku'un‑ra ñakuñi‑ra kaka‑ra chika‑ra chii cha'a‑ra chika‑ra vasu uu kɨvɨ vasu uñi kɨvɨ yɨ'ɨ‑ra ityi ta kuñu ka'in ndenka tyi ityi yukunama na'a chika ra‑kumi tyiñu ndya nunduva chii cha'a‑ra kua'an‑ra chii cha'a‑ra kua'an‑ra ya'a‑ra nu maroma ñɨɨ ñuu va'a vasu savi ta vasu ka'ñi vasa ka'ñi iyo fendye ta savi nu maroma ñɨɨ kua'an‑ra yukuan kuu chanañi‑chi ñuu tyañɨɨ. Manaa iñi‑ndo tyi takuan vachi historia takuan ndya tu'un kuu chakuu chana'a yukuan kuu cha‑ka'an maa‑ndi tu'un indyu maa‑yo maa ñuu‑yo vatyi ichiñi so'o‑ndi lo'o ichito‑ndi lo'o cha‑ka'an ra‑cha'nu takɨ́vɨ kua'a ra‑cha'nu ichiyo takɨ́vɨ va'a natu'un‑ra va'a yukuan kuu koo loko respetuo ndye'e‑yo ta'an‑yo koo loko tu'un va'a iñi koo loko tu'un ka'nu iñi cha‑ka'in ndañika na nakakan‑yo nuu ndyoo ta natu'un‑yo chi'in ñiyɨvɨ kuu tyiñu na naka'an‑yo nuu ndyoo ta nandye'e‑yo tyi yukuan yukuan kuu cha va'a ñata'an‑chi tyi'i‑yo tyi'i‑yo ñanka a tyi'i‑yo cha ñava'a a tyi'i‑yo cha uva nandukuka‑yo cha va'a nandukuka‑yo chavixi yukuan kuu cha kuñi ñuu‑yo tyi takuan kuñi ndyoo stumañio ndya ra‑ndya nusukun ra‑yukuan kuu ra‑ka'nu ra‑yukuan kuu‑ra yɨnda'a chio ñayo chito soko minu ra‑yukuan tyi chito‑ra tandɨ'ɨ ku'va ndye'e‑ra cha‑ta'an‑yo minu‑ra van indye'e‑ra cha ta'an ñɨvɨ cha'nu indye'e‑ra cha kuu tu'un tundo'o tu'un ndukunu tundo'o soko ñakumañí chakachi ndɨ'ɨ‑ñi ku'a maa iyo. Tandɨ'ɨ ta nandɨ'ɨ chakachio nandɨ'ɨ tii ndatyiñu kaku nda'a ma natural yukuan kuu cha va'a yukuan kuu cha koto‑ndo tyi takuan kaa historia mañi xu'un mañi kuu cha iyo yuku cha iyo iyo yɨtɨ iyo xiko ta'an‑yo xiko takɨ́vɨ ra‑cha'nu soko vityin ñachito‑yo vityin tyi ñatu‑ka tu'un van tyi ñayo‑ka sa'a ñayoo‑ka ñayo‑ka keta ñayo‑ka yukuan kumi‑ra ta kuñi so'o‑ndo nuu‑ka tu'un cha ka'an‑chi tuchí iki‑chi nuu ra‑to'o indye'e‑ra ndyaa mina oro ndya mina oro soko maa ñuu ñakuñi‑ra xiko‑ra ñakuñi‑ra saña‑ra tyi kumi‑ra ñuu‑ra ra‑cha'nu takɨ́vɨ ñata'an‑chi stɨvɨo ñuuo ñata'an‑chi nakumi‑yo yuku ñuu‑yo ta nakumi‑yo yutun ñuu‑yo tyi tyaku‑tun yutun yukuan cha'a ndutya yutun yukuan kana savi tyi yuku kuu ta iyo itu ta iyo tyi cha'a ndyoo naka'ndya‑yo yutun chakutun cha'ndya‑yo tun keta ndutya‑tun. Takuu maa‑yo keta nɨñɨ‑yo tu takuan tu ndoꞌo‑yo ta kaan nuu iñu ndaꞌa‑yo kaan nuu iñu chaꞌyo vachi nɨñɨ‑yo uꞌvi ta takuan tuku yutun naa ndɨꞌɨ yutun iyo ityi naa ndɨꞌɨ yutun iyo nuu ndyaa ndutya manantial katyi maa‑chi taꞌan loko‑chi kumi‑yo vatyi yukuan kuu cha vaꞌa yukuan kuu cha chaꞌa ndyoo chio cha koꞌo‑yo ta cha koꞌo kɨtɨxan yukuan kuu tyiñu ndya nuo tyiñu ndya ndyeꞌe‑yo ñasuu cha koꞌo‑yo minuu‑yo kuu ta ñasu cha kɨndaꞌa minuu‑yo kuu yukuan kuu cha suvaꞌa maa stumañiyo ityi kundya‑yo ityi ña ityaa‑ra ityi kundya kuasu‑yo ta ña itya‑ra ityi tyiñu kataꞌan chii‑yo tyi cha na kundya inuu‑yo kuñi ndyoo stumañiyo vatyi ndɨꞌɨ‑ñi ndyeꞌe‑ra cha saꞌa‑yo ndɨꞌɨ‑ñi ndyeꞌe‑ra cha ndyakuu‑yo yukuan kuu cha kaꞌin utaꞌan tuꞌun chiꞌin‑ndo kete.